Huayk'uytaqa yachachiwarqan mamaymi ,Huch'uylla kashaqtiyraq, nuqaykuqa tiyarayku mamallaywan taytaywan ima, taytay llank'aq ripuq, mamaypis llank'aq ripuq yachaq, hina nuqata huch'uyllamanta yachaqachiwaran warmikuna wayk'uyta, ñaña turaykunapaq ima. Paykunaqa huch'uyllaraq karanku.

Qayna tuta musqukusqani mamaytan rikusqani musquyniypi, payqa wayk'ukushasqa, turay ñañaykuna autopichayaykamushasqa wasiman, ñuqataq wasi qhipapi pukllashasqani pilutawan, allquchaywan ima, chayllata yuyarini.